ס'איז דא וועגן וויאזוי צי מאכן געזונטע גוטע עסן מיט טעם, און מ'דארף פונקטליך וויסן וויאזוי. א גוטע קעכער וועט פארשטיין וויאזוי צו לייגן טעם, און עס מאכן און אויך מאכן געזונט